स‌ंसारमी झिक्कै किसिमगा चणा पाइनाछन् । तैमध्ये मुइले जानेगा सुनेगा मुइले धेगेगा हाम्रा गाउँघरमी पाइन्या चणागा नामहरु भन्नोछु । तनि हुन् <hesitation> कौवा, गयणा, छैटेल्लो, परेवा, सुगा ,मयुर, हाँस, कुखुणा, गिद्द, उल्लु, चील, गणुल, बौडाइ, कङ्ङा, कोइली, जुण्या, डाँफे, मुनाल, सारस, गौथली, फिस्टो, डिङच्चो, तित्रो, पातिकिट्टो, कालिज, भुटेचुप्पो, चैतेचणो, रामचणी, कालचौठो, लाटेकोसेणो, कुखुणो, लामकण्ठे पिउणो, पिउणो, छनक, बट्टाइ, हिमाली_ हिमाली पिउणो, हुटिट्याउ, खोले हुटिट्याउ, सेतो पुच्छ्रे हुटिट्याउ, <hesitation> बणा राजपुत्रिका ,ठुलो चाहा, गोभा_गोभन्डिड चणा, भार्का चणा अब यत्ति हुन् मुइले जानेगा सुनेगा नाम भनेगा ।